أقدم هواياتي هي الرسم، بدأت أمارسها لما كنت صغير في المدرسة كنت أحب أرسم كل شي حولي، أمي كانت دائماً تشجعني وتعطيني ألوان وأوراق مع الوقت صرت أستمتع بالتعبير عن مشاعري من خلال الرسم، هالشي أعطاني فرصة للراحة النفسية وأحب أشارك رسوماتي مع الأهل والأصدقاء والمعارف.